जसा एक उपग्रह कक्ष में कसा रे सका। जसा चंद्रमा एक उपग्रह है। तो इपे अपण कसा रे सका। न तो वा ऑक्सीजन हे न वा पेड़ पौधा है। उपग्रह जा बा काने रॉकेट से जानी पड़े। उम बैठ के उसे जंगा। ऊके लिए ट्रेनिंग करनी पड़े। ऑक्सीजन की भी जरूरत पड़े वा। उपग्रह पे कई एक आंतरिक स्टेशन रेवे।